Yato sapi di tandai tau-tauna dipliara mula biccu, disayang dipakande melo-melo to sapi, di bengan <hesitation> wae sia, ya to di palekoi lonceng supaya ke, deng tau lambokoi di tandai atau paddei ditandai marao dirupang. Yakke anu <hesitation> yatu sapi di sayang ato dibengantan tandaraka supaya dipatandai tu sapi sisiraka anu, di bengan sia lema te sorok kumande mabello tu sapike diperiara baiccu supaya ke ketubomi loi digerei ditengkeng tu sapi.